Dinnan <hesitation> mana vga shnkapai sai muna tiƙinau ghani ghi lauyi um uma wudi to, ba g hi bayan ghi saɓi shinkapai sai mun ba buruza ghani khin ziƙiyar sai munkinau ghi dahi muna bayau, saimuna faka muna vya tsuwara sai muna rairagaza saboda koda ziƙiyi dinya buma ndaka tau kar ma p`azikiyai, to ba ghi umi lhi we ba ghu busichi mbani ghi ndaka hala nan timatiri kafinma muna vyau, sai hi vyi manji muna vya timatirin baghi dakiya sai muna tikkinusi baghi tikkiniya sa muna vya tsuwara sai muna hala maggi, muna vyau khi butina ba tsuwari mbumbulhta ghi ndaka khiya shinkapi ci`i muna vyaza muna dighan cagha kawai muna dighan caghan cagha kawai dinna bu ndaka ngulau sai baghu ngli ghi kidiya, ghu kuzi di vinani baghi kuzi ci nalh sai mun puc`a ti danza baghu puc`i danza sai mun hala yani bug hi ndaka ja ti subana ya tau ba ghu kakasiti kowayo sai mundava kowini taba ki gau ghani ghi layi takkani raa sai muna mbumbu lha shadi ti parkona sai muna pac`uzi dauzi shadi muna bayuza daga di tsuwara ghau wee sai muna sakya pinyaki ti kuwai baghi pinyi lth ci niltha. Sai muna ba kuzuzi ci nalhi mbarai sai muna puc`uzi kawai wi ghu layi muna tiƙƙina raa bee amma ghai ghi layi wuti, wuti baghi ndaka umau muna a ghau ghi layi raa, sai muna ba kasau ti wulthina yaba tau bahi taya hi ndaka ngulma yaniya njulau yanyo njallau yaniya gluinsau hi pic yani bu p`iyatina sai ya taa di bugyisiu sai mun dalhin to tehun ghi yawuna bahi bilthun ghi razan nasi sai ya piyau, babu nasin gwan gha pi sai muna dava na shinkapi baghu tiƙƙiniya, sai muna tayiya di varai ko ti dingau ghani a layi tsagyi dingana ghani ga a layi lhkam sai mun zibusi lhikau muɗa diyau mu ci <hesitation> shinkapi ta tau ghikhin tsuwai bu ndaka sau ghan we a cu`wi sai mun zhiba muna kama konowani subu <hesitation> sai mun da babusau cag ma sai ta zha kikkida mun gwan ghi ngilmi ghi kuza p`iyati yani buwu dayan ghan wee mun gwan ghi ngilmau ghishina, zhanun kikkidi dinghuma ghu mana ghu wulhighum ghan wee ghinshina biyu mu suwa.